Mɛ jira o bɛ ɲa su'aro banu be diya le biyo ho su'aro vanu we wara ba nicoza o bɛ ɲa mu diyo re <hesitation> mɛ woro mu han o oyi bɛ vunu'a su'aro diya na wobade ba uwan o ziye ba yibɛ ju o ziye uwan na ba uwan o bwa ba yibɛ ju o ziye bwa uwan na ba uwan febinu nɛ bɛ a bwa o baba arara a'o we we su'aro yɛrɛrɛ su'aro vanu ho bɛ'a benɛ a ho i ju o a ho varinu sin mu bɛ'a nana wo o baba o vunu bwa